Karakôry fiasany ampoly araiky? Ampoly io zen̈y, <hesitation> misy raha karà vÿ vÿ hely ze zen̈y an̈atiny zio ao. Aviô aminjay koa fa arehitry zen̈y izy, mirehitry. Koa fa venan̈a zen̈y interipitera nany izy maty. Aviô aminjay zen̈y ampoly zen̈y mahadin̈y iô iô amin'ny fanjava telo iô donko na mety tsiôta fanjava iô mamparobaka izy.